Tuchi nu maa kinió kití luli yua nu in chate stintuatí kití yua tee martítenu jantukutí comidatí ncha tijité te no tu te soua louguiti. Enr yuu kuu inten intents sou luliti nu tu kenta kuatí naa kuu kuati nu maa snuyatí na nani telaraña yua ja kua´atí yí.